Nä ütliq mullõ, et näil um kotoh ahv. Kujotat ette? Ja mitte lihtsält üts, aga nigu terveq ahvikari tegeligult. Kas ma piät uskma tuud vai? Mu meelest nä ummaq peris ulliq. Ja sis näil pidi olõma viil määnegi kihvtine siug kotoh ja kõgõlõ lisas viil määnegi krokotill ja eelevant. No maq ei usuq.